أشرب موية تجريبا في اليوم أجل من اثنين لتر. تقريبا يعني يكون لتر ونص مثلا، <hesitation> فبالتالي أسبوعيا تجريبا يكون أجل من اربعة عشر لتر، <hesitation> لأنه صراحة ما ألتزم مرة في شرب الموية. بحكم شغلي بحكم إني أطلع كثير فما أقدر أشرب موية كثير.